जब हम एक बुकशेल्फ के बारे में सोचत हैं। तउ मेरे मन में ज्ञान और कहानियन को एक अनोखो भंडार उभरि आत हैं। काहे के मारे कहो जात है कि किताबन में दुनिया को सबते ज्यादा ज्ञान भरो है। और किताबायें एक जगह इकट्ठी रखी हैं। तउ वहन औरओ ज्यादा ज्ञान हुयेह। और बुकशेल्फन ते ज्यादा ज्ञान एक लाइब्रेरी में होत है। काहे के मारे लाइब्रेरी में दुनियान भर की किताबे भरी होती हैं। और निखर बुकशेल्फ होत हैं। एक बुकशेल्फ शांत और सजीव दोनों ही होत हैं। काहे के मारे यहाँ किताबे भले ही स्थिर रखि होये। लेकिन उनमें छिपे सब्द हमेशा गतिशील रहत हैं। जो कबहउ एक नई दुनिया को दरवाजा खोल सकती हैं। अगर आपके घरायें कोई बुकशेल्फ हैं। तउ वो खुदहि एक छोटी लाइब्रेरी को रूप होत है।